Ai, afaka mifampita ia fahalalana raha koa biby samby biby. Fa io avy amin'ny alalan'ny fomba fifankazaoanjareo koragna. Avy amin'ny alalan'igny no ifampitanjareo fahalalana ho any taranaka anjareo afara.